कुर्सी के जदातर मामला में चार सिधा पैर होगई ज़े और कुर्सी जदातर लकडी के या प्लास्टी के बनाई ज़े कुछ कुर्सी में पहिया भी होगई ज़े कुर्सी के आधार के इस्तमाल के हिसाब से डिजाइन कर ले ज़े कुर्सी के कई तरह के प्रकार होगई ज़े ज़ेसे आर्म चेयर, रिकलाइनर, रोकिंचेयर, विल्चेयर और भी कई तरह के कुर्सी होगई ज़े कुर्सी आरामदायक वस्तु होगई ज़े जे के पर बैट के आदमी आराम कर सके ज़े।